हमरी जू पारंपरिक संस्कृति चा वां मा जू व्यजन हूदन ऊ छन हलवा हवेग्या पूरी हवेग्या कंडली सब्जी हवेग्या लिगुडा सब्जी हुव्येग्या मूला सब्जी हवेग्या और कद्दू सब्जी हवेग्या य पंसदीदा व्यजन छन। जू पारम्परिक व्यजन छन हमरा